Zany aloha zavatra tsy hisy vahaolana intsony hoe ranomasina mandifitra ny tany rehetra rehetra ,izany hoe difotra ao anaty rano avokoa ny tany, tsisy vahaolana intsony ny ahatavavoaka velona ny olombelona amin'izany fa ny azo atao ah de miakatra eny ambon'ny izay zavatra mitsingevana eny mandrapaha-fatinao, izany hoe miandry fahafatesana fa tsy pôsibla ho tafavoaka velona ny olona.